لو باغيين نعلق لوحة على الجدار وش بنسوي؟ أول شي معنا الجدار لازم نجيب مسمار ومطرقة، وندق المسمار بالمطرقة في الجدار، وبعدين بنجيب اللوحة ونعلقها على الجدار، وأهم شي تكون زوايا اللوحة مظبوطة تسعين درجة.